Hena iraa, iraa ya ukwa nifurie thana eraa neiitambaa zaidi. Mbare yevoka nifurie ira suruwali ya khadeti naa shati ya mavuko macha na tai na ikoti ya suti. Chakawi, hiyo ni iraa nighenda kanisani. Chakawi kole naghaghire handu na ghenda naro nichiraa tisheti naa koti ya suti na jinzi. kento nto niighiraa kwamfurie na nichinjenyanja.